जू हमा जैविक सब्ज़ी छीन ऊ ज़्यादा महँगी इल्ले वन्दी क़िले की वे त उगोण म जू किसान छीन ऊँगू भोत ज़्यादा प्रयास लगदू और येमा रसायन और कीटनासकु ग उपयोग भी नी वंदु इल्ले यू महँगा छीन और यू हमा शरीरा वास्ता भी भोत ज़्यादा बढ़िया रौंदू।